ʻO ke kaniwala kekahi mea kū makahiki nui loa no ka ʻāina ʻo Kolumepia. A he hoʻolauleʻa kū makahiki ia. A he wā kēia e launa nui ai ka poʻe ma ka hula ʻana, ma ke mele ʻana, ma ka hoʻolauleʻa ʻana ma ke alanui me ka pāʻina ʻana. A mālama nui ʻia nā paikau kekahi.